Iran pe kuape jaeko uajaete otini rai vae kua teta pe jare iroi ye iroi vi oimeyave ou uajaete ye jakuvo ye uajaete ye jakuvo kua teta pe jare mbaeti okï okïta ye misi paraete okï mbaeti jaïviete jaema jukurei kua teta